Obulabe obukirimu mulimu okutererengana endwaire okugenza nko sirimu nti na ni omuntu naba nakolesery ekikwaso nga munywani wa wondi nodi nakikolesya ayinza oku muteera obulwaire bwaba ayina

Nkusuubira nti ka kyakubaire kisai omuntu yeena yeena okutwalya eibanga elya mye elya myezi isatu okwirayo omwirwaro okubba nga akwekeberesya endwaire eza njawulo so tikisai omuntu kwakalyawo eibanga lya myeezi isatu nga tayabire mwirwaliro okubba nga kwekeberesya abone ke ngeri omubiri gwamwe ni gwemereire so kisai muno omuntu okwaba omwirwaro buli oluvanyuma lwa myezi isatu okubba nga akwekeberesya.

Aa nje nka nje omu lunaku ntera okkoora e saawa ikumi naibiri,e saawa emwei ni nyinuka esaawa ezindi ezisigaire mwinange nyaba ni mbasyaku ni mpumulaku kubanga okuumulamu kyoona kikulu. Omu byabulamu omuntu alina okuumulamu esaawa aa ko munanai oba mwenda owummulyeku omubiri omubiri te gwona gusibole okubona nga gukwekolaku aa engeri giwa gi giwatandikamu te e mambya n'emirimu egindi so okubbasya ku nsonga gikulu, nyaba saawa ikumi naibiri, be saawa emwei ninyinuka esaawa ezindi ezisigaire nyaba ni mbasyaku omubiri ni gwekanika we natandikira te emambya.

Kituffu nali nimbaireku omunsi eyindi era yali Saudi Arabia wenamaare emyaka ibiri nomwezi gumwe ninyira ani.

Haa omwana oyo tuba tulina okumweta tubaze naye tumukobere ebisai byayinza okuba nabyo nga tali omubinja ebibi byakusobola okufuna omu bibinja ebibi then ne tumukobera nebisai byayinza okufuna nga omu bibinja oba olyawo n'okumufinira ekyakukola

Nsinga okwendya emere eya kaita, nga emere eni kuliku omukubi ogwa ncwi era oncwi oni nga tomusikiire nayenga otairemu ebirungo ebyanjawulo omuli enyanya, obutungulu amwei nebirungo ebindi. So ekibulo ekyakaita amwei noncwi nikyo ekisinga okubba nga kikunkoora.

Uhhhm omukazi akonca atekebwe okulya emmere yabuli kika nga tekubureku obukubi kubi eyobyo dodo nakati ntula n'ebyenyanya amwei mmere gyisai eddi omukyala akonca biryamu amatyei

Obulimi buni nga oli munsonga oyinza bukendeza nga okunywa oku maizi agali ebbugumu oba aga kwoca okwo nga niko otaire obujjanjjabi obukusingawo

Ebyanyegesya biyambire eka yange okubba nga ekusobola okujumbira ensonga ezamukitundu nti bituwaire amagezi okusobola okubba n'obuvumu okusobola okubba nga tukuteesa omunkiiko ezikkubbibwa okukitundu kyaiswe era nokubba nga tuli bavumu okusobola okubba tukusobola okwemeera okuteesa omu nkiiko zini naddala okunsonga ezikuyamba ekitundu kyaiswe amwe n'okubba nga zikuleeta enkulaakulana omukitundu kyaiswe

Abaana ba bwala omu kufuna ebyanyegesya kutekeibweku muno enkizo era bicukirecukire omwendo gwabwe nigubanga gukweyongera omu masomero amwei nomu matendekero ag'aiguru nicibaletera okubanga bakweyongeraku.

Ebula eibuura lya mirimu omukitundu kyange ritatagainye enkulakulana omubitundu byaiswe nti omuntu olwaleero takusobola atayina mulimu takusobola kubanga akusobola okwemeryawo ekka yamwei baingi abaana tibakusoma olwakuba tibayi abazadde tibayina mirimu jibasobozesya okubanga bakufunamu akasente okubateka omumasomero, eibula lya mirimu lileteire nabantu okubanga bakweega emize ejibi ejitandisanire nadala ombavuuka lwakubba tayina kyakola nasalawo kutandika kwakunyakulya bintu byabandi nosanga nga ekitundu kikoseibwe munoo.

Omubiri gwona gwona gukala olususu lwona lwona luba lukalu nga lukakanyeire nga era lukulanga nti amaizi omu mubiri toyinago amaiso gaba gakalu nga tigalumu maizi gagatambulya kusai buli kimwei kyokuboneraku nti omubiri gwamu guta gukalu

Aaa mpozi o kasasiro okuboneka nga tulinza okumukuuma omu naani yaiswe kwandibbaire kumwokya kwandibbaire kumwokya mbe okasasiro ni tumwokya mbe naye o kasasiro niye tuuma awo yeena te azwamu endwaire ob'olyawo n'omwika ogubbi naye nje nkulowooza nka nje gyetuyinza okukuumamu o kasasiro oyo ne tuboneka nga tumukumbania amwe ni tumwokya uum oyo te nazwawo naye okumukumbania nabba mbe awo azwamu te yeena endwaire aa eziyinza okutuleetera obwomi bwaiswe ob'olyawo okulwala naye singa tubba tumwokyerye kibba kikkola kusai.

Haaa ebyoloni byesyei bikusobola okukumibwa nga bi bisai era nga bikuni omu bitundu byesyei nga tusarewo nka abaikali ba kukitundu ekyo nga tukukolesya abasawu bani abatandikirwaku aba mu byalo okuba nga bakututambulamu bakutusomesya era batukubiriza okukuma obuyonjo tuyina okutekawo obudomola bwa maizi ga mungalo amwei no sabuni tuyina okuba nga tukuyonja yo kyona kikusobola okukuma ebyoloni byesyei nga biyonjo era nga bisai

Abaana bakwatibwa mangu ekidukano olwansonga era ebifo ebikyafu nigyo wasubuka endwaire so noba nga okuzenyerayo obulwaire buyina kukwata tobwetantala bukukwatirawo mangu mangu

Uumm enkola eya byantambula etasyera ni ya booda booda e pikipiki ne takisi ee niyo etasyera omukitundu kyaiswe era nijjo tusinga okkolesya.

Eibeere okubaana oba niriguma liba likuluma obulumi obwakalirirye nokwokya.

Okulamba nga omwegi oni nga akwaba oku somero, abbe nga akumanya omugaso lwaki akwega amwe n'okumuteekerateekera ebyo byalina okubba nga akkolesya omu lugendo lwa kwega busobola okuyambaku omwana oni okubba nga bebyanyegesya okubiteeja okumwanjo.

Amaizi ago aga agaa aga kunywa agatalumu dagala gabba gasai nti gabba nigo gennyini omubazi ogwo olusi eddagala ekyo kisiisa obwoomi bwaiswe yadde nga tukkoba nti gabba gayonjo naye gabba gabbi omu ngeri nti gasiisa obwoomi, galina ebizibu byago bingi.

Aa ebizibu bingi naye ekikusooka ebintu bii abaala bibakozesa omumbeera zaabwe ezakikyala ekyo kyona kizibu naye kyamukisa nti e Gavumenti esobweire okutuyambaku ebimwe deni iswena okubalangira engeri yakukola kini eziri loko n'ekyakabiri aba booda booda boona ababatwala okusomero boona kizibu naye tugezereku okubaza nabo okubba nti bakubyewala.

Emmere gyensinga okwendya nsinga kwendya kaita

Ee naabireku e Kenya awo ampi ee era................ E Kenya nijo naabire.

Engeri gyetulina okukuuma ebyolooni baiswe nga bikuni, nimwo muli okubba nga tetukubyabaku igulu, okubikoomeranga omunda, okubiteekangamu amaizi agakunaabanga omungalo amwei n'okubyeyanga

Olunaku nkoora esaawa ikumi ku ikumi n'emwe era ninyinuka ninyaba nempumulamu nemba nga nkubona oku mawulire n'okusoma ebitabu ne Novo.

Haaa ebendera y'eyanga erina e color isatu kuliku okusooka e color egyiragazu kuluku e color ya yellow kuluku ne color ya kasai

Abakulembeze baiswe aba ku byalo bagezereku okubona nga bakukubiriza ababyaire bakutwalanga abaana oku masomero amwei n'okubonerezanga abo abakugananga oku twala abaana oku masomero.